La mandro agnaty rano mafana tiako satria gny mandro agnaty rano mafana fanafody raha io fanafody amy arety arety maro ohatsy hoe aminy arety malemilemy regny; matanjatanjaky amizay ny hozatsy nao lafa lafa avy mandro agnatiny ao